Mbon imalema isiima iwiitine dé: abulaye nféé nangh, di malema ndhéé nféé nangh-b-nfoone maati, ndhééne nféé nangh-n-nfoone maati nsaade, ndhéé nféé nangh ifooni imaati m- m- mbuugh, ndhéé nféé nangh nfoone maati-téébe <hesitation> téébe yangati né, imale isii naanéye yuna i mbuukalama, yuna nkottu.